﻿Mukurola okwange, sente zisobola kugura kusemererwa, habwensongaki, omuntu weena okuba ayine sente, asobola kukora buri kintu kyoona ekikwetagisa kurola nti yakyehikyaaho, nsobola kuba nyine sente haroho motoka eyi nkwenda kukora ki, eyi nkwenda kugura, obu nkugenda mu bond, obu nkugenda mu bondi ya motoka nambere bakuba nibatunda motoka nkezo, nkahikayo bakangamba enu motoka ya sente zinu, na zinu na zinu, obu nkuba nisobola kuzihikya, nsobola kukoraki, nsobora kugura egi motoka eyi nkuba ninyenda, ekintu ekindi nagenda mu saloon, ninyenda kusiba eisoke rirungi nkeri erinkurola abazini banu nka ba shiba, ba spice bakuba basibire, obu bakungamba kanu akasoke nikagura million ibiri, obu nkuba nyina senete zange, ninziteekamu ninkagura ninsemera, so nyowe mukorola okwange, ningamba obu nkuba nyina sente zisobola kundetera amasemererwa habwokuba nizisobola kunkorra kyona eki nkuba ninyenda